I wali gara i gaya tun zaman damba nasara da ni gum ii gagi tuku nasara ai ta se wa ta se nyizim i gagituku da rakan na shi kadau bwi tun wali ojara, nasara ta se wa dai na karewa. Tən zaman da bandeu da- da- da didam dainai ndiwa nda ta kəma nda ta kəma da nai nda bandi dlama mukuru zada kare mi amatau a takusan ke nan mukuru da nai da ri tunu da ri tunu har nasara danai da dai kare kə zaman wara nda damau wari ai ai ndiwa gasgaraucin akshi a skaata kə gabaga da dam gabaga nin atu ne me nda ɗinkau ko ii zanai ko ii papa i amatau zunai gamsadin da paida na na atu gabaga ke nan kare gabaga. Toh gususku kasau men aɗa nasara deu na kəri zadak dama- dama gun wum zadda kuwa ku wali gu men katen gara atu ne bee gusku nda makau. Don gusku gəd bee tlən nda ramau ma kai da da i wunduwa dəgəm dan da yənewa kare gargajiya da paida na atu toh ke ne dlam na paida ke nan zada kuwa kə waci gu makuru gu gususku kasau da ika i- təkaci me dlamen gara bi lawan sosai tlapare gususku kasau. Dlomən gara bee ne wara har ka lawan ga ɗagai- to ɗagai mase ama gərin har nda dii dukshi na atu gaɗa a ci a takwse na kare waci. Gususku kasau in kancu nin sai ka cu i <hesitation> Jos san nin kan kabi zada kuwa kə wali gu gususku kasau dlam gara bee nda ni du da rii ɗagai gada ga sunu ai kare wara kə muwa bai, don tun wai gun nasara tase wa na kare. Dambu nasara da dlam rii caaka kən kare kə zaman mi nda ni du ai wa na atu ndiwa gasgaraucin tuku bak a dlamau. Crusku lokacu na vəɗa əagai a gun Potiskum nda daura gara ma anguwan korogi dləgum ɗa gləgun vədo gu gaɗa yəmo gaɗa riwu akshi ri wara a caaka kə kararin kare gabako i ri wu nda caaka gabako i riwu to nda caaka gabako i riwu toh na nduwa tlabarr a kunaksha dlama zəda jandu gu. Gaɗa ka sune fatawanke na kəmma adla ii ɗa kare wa kare wara kə vərka bai, gusku duk katengara dancu kare kə barik labarr kə tana aku nin se nda maki riin na zada bee ka dən gu daɗa da tani <hesitation> don su ai kare ne mi kə tuwayu ba. Don tun waci gun wana atu bee dawu ke nan na kəma adla aɗa ai wana. Kare wa daman nda tasewa daman wa rakan gaɗau bai. Bee dawu na dlam